gott kvöld Íslendingar á öllum aldri geta endurnýjað kynnin við eftirlætis bækur sínar úr æsku barnabókin í hundrað ár sem bókasafn Kópavogs stendur fyrir í febrúar meðal viðburða eru áhrifavaldar æskunnar þar sem rýnt er í hvaða sögur hafa heillað börn í gegnum tíðina Guðrún Sóley leit á sýninguna áhrifavaldar æskunnar er yfirskrift þessarar sýningar geturðu sagt okkur aðeins frá hugmyndinni að baki þessu já bókasafn Kópavogs með hugmyndina og bara hafði samband við mig um að vera sýningarstjóri sýningarinnar og þegar við fórum að leggjast yfir þetta og ég fór að skoða

mjög umfangsmikið

að skoða barnabókina sirka síðustu hundrað ár hvað hefur gerst en ég ákvað að biðla til almennings og kallaði eftir hvað hefði vera uppáhalds bækur þeirra hvaða bækur hefðu haft mestu áhrifin á þau og þá fékk ég

barnabækur eru í fyrsta lagi ótrúlega skemmtilegar og það er hægt að auka orðaforða barna og skemmta sér svo vel með þeim þegar við sitjum saman og lesum bækur saman og ræðum þær það er líka bara indælt þessi nálægð þegar maður er með bók í hönd og

með krakka upp við sig og síðan okkur saman yfir þessari bók og ræðum hvað gæti hugsanlega gerst næst og

hvað hefur gerst og hvað ætli söguhetjan geri hvernig snýr hvernig snýr hún sér út úr vandamálunum sem komið hefur upp hvernig fólk lýsir bókin sem sitja sterkt í þeim allt frá

atriðinu úr bókinni þar sem vængirnir eru klipptir af henni situr mjög djúp í fólki

áhugavert að bera það saman við eins og Emmu bækurnar ég er einmitt að stilla því

þegar Emma fer til tannlæknis og það er verið að bora í tennurnar

líka

dramatískt atriði þegar það er gert það er

hvernig svona ólíkar bækur

eru samt að hafa mjög mikil áhrif helstu hetjur bókmennta Norðurlandanna eru barnabókahöfundar það er Astrid Lindgren og

við getum vitnað í þessar bækur út og suður sem þau skrifuðu öll dýrin í skóginum eiga að vera við vitum alveg hvað kemur næst þannig þetta sameinar okkur ég hef tekið eftir því þegar Guðni t h Jóhannesson er að halda ræður

á Norðurlöndunum hann vitnar alltaf í þessar góðu barnabækur þetta er sameiginlegur arfur okkar Norðurlandabúa líka ljósmyndir af börnum að lesa bækur mig langaði að tengja

og myndirnar þannig maður upplifir breidd

alveg eins eru frásagnirnar

og yngra fólki margir nefndu einmitt bækur sérstaklega útaf myndunum alveg kannski jafnt jafnt við sögurnar eða jafnvel meira það er líka svo gaman að sjá

það hlutverk og til dæmis bók eins og Helgi skoðar heiminn

myndirnar hefðu haft rosa mikil áhrif mér fannst það svolítið áhugavert að bara aðeins að pæla í því hvað er er allt þetta

áhrif á börn síðastliðna áratugi

auðvitað á Íslendingasögunum þær eru stútfullar af ofurhetjum og hann getur lifað af í skóginum við ótrúlegustu aðstæður og bjargað sér

áhugavert að stilla henni inn í þennan flokk því oft er ekkert talað venjulega um Línu sem ofurhetju en hvað er hún annað en ofurhetja hún er með þennan ótrúlega

sterkasta stelpa í heimi og sigrar þarna auðveldlega sterkasta manninn í

gerir allt

líka gaman að skoða hann í þessu samhengi þar sem hann kemur bara fljúgandi inn á sínum

og allur sá heimur bara heimur galdranna og þeirra í að ég var ekki að skilgreina hvað eru einhverjar fagurbókmenntir eða ekki heldur hvað

fólk að lesa til dæmis eins og Andrés önd sem auðvitað kemur eins og bara bylting inní þessa

kom og og sumir voru í áskrift og svo framvegis þannig mér

um áhuga barna og foreldra á bókum þú þarft að vera lesa eitthvað sem þér finnst skemmtilegt og vekur áhuga sýningin áhrifavaldar æskunnar verður opin í aðalsafni bókasafns Kópavogs til tuttugasta og áttunda mars en þættinum er lokið í kvöld á morgun fjöllum við um nýjan söngleik byggðan á lögum stuðmanna sem verður frumsýndur í Þjóðleikhúsinu um helgina veriði sæl byggðan á lögum stuðmanna sem verður frumsýndur í Þjóðleikhúsinu um helgina veriði sæl